Ma usu küll, et tuu om võimalik. Tuu om sääne müüt vai, vai kirändüslik liialdus, et õnn om võimalik õnnõ läbi suurõ kannatusõ, selle et noh egaq kunstih ja kirändüseh sa ei saaq jo lihtsält, ku midägi ei juhtu, sis olõ-õi ka minkastki kirotaq. A peris eloh saa iks ilma kannahtuisildaq kah.